Un radal alvierti ojetus por mé delas ondas d'arradiu. El radal manda ondas d'arradiu que se refrexan enos ojetus qu'están nel su andil. Quandu las ondas se refrexan, el radal las recebi i calcula la distancia i la postura'l ojetu. Es comu un ecu, pa tú entendé-lu, peru con ondas d'arradiu. El radal te guipa cosas qu'están mu largu i mesmu enque'l cielu estea açuñau o aiga nieblina. No se le passa ná al bichu!